ଗ୍ରୀଶ ପ୍ରାଚେନୋ ସଵ୍ଯୋତା ଏକ ଲୋକତଂତ୍ର ଏବଂଗ ଫିଲୋସୋପିକ। ଚିଂତାଧରାର ଜନ୍ମସ୍ଥନ ଏହୀ ଦେଶର ଇତିହାସ ଏକ ଵିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉନ୍ନତି ରାଜନୋଯତିକ ପରିଵର୍ତନ ଏବଂଗ ସଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତିର। ଗଥା ମିନ୍ଵାନ କିଂବା ମାଈସେନିଯନ ସିଵିଲାଜେଶନ ବତ୍ତି ସୋ। ବୀଚୀ ଇରୂ ହେଗର ସୋ ବୀଚୀ ପର ଜନ୍ତ ଥିଲା କ୍ଲାସିକଲ। ଗ୍ରୀଶ ପାସୋ ବୀଚୀ ଇରୂ ତିନସୋ ତେଶ ବୀଚୀ ଇଜଂଗେ ଥିଲା।